Arakan'ilay tantaraiko teo izany ny alika tena tisy mitovy mihitsiny. Misy an ny alika amahafinaritra kely na afaka ajanona eo amin'ny zazakely tsy maninona, ohatra hoe ny "caniche nain". Misy ny alika tena hoe tsy afaka miara-miaina amin'ny olona mihitsy, ohatra hoe ny "chien loup". Ireny an, tena hoe mitovy amin'ny alika dia. Dia tena hoe mila fahaizana mihitsiny ny mitazona an'ireny.